ŋãa pâ sɛŋ nonoi, ǹyaŋ ŋa pá sɛŋ lonoi é siɣe kpɛ́ni kpɛni mâ é tóo buu saaɓa káo lɔ́ɔlu mâ. Kú nono. Tá- kpɛ́ni kpɛni Táaŋ Veerɛ Zaaɓa Ǹáaŋ Ǹɔɔlu Mɛi da Mɛi feerɛ Mɛi saaɓa Mɛi náaŋ Puu Puu káo tɔnɔ Puu káo feerɛ Puu káo saaɓa Puu káo náaŋ Puu káo lɔ́ɔlu Puu káo lɔ́ɔlu mɛi da Puu káo lɔ́ɔlu mɛi feerɛ Puu káo lɔ́ɔlu mɛi saaɓa Puu káo lɔ́ɔlu mɛi náaŋ Buu feerɛ Buu feerɛ káo tɔnɔ Buu feerɛ káo feerɛ Buu feerɛ káo saaɓa Buu feerɛ káo náaŋ Buu feerɛ káo lɔ́ɔlu Buu feerɛ káo lɔ́ɔlu mɛi da Buu feerɛ káo lɔ́ɔlu mɛi feerɛ Buu feerɛ káo lɔ́ɔlu mɛi saaɓa Buu feerɛ káo lɔ́ɔlu mɛi náaŋ Buu saaɓa Táaŋ Veerɛ Bu káo lɔ́- buu káo saaɓa táaŋ Bu káo saaɓa táaŋ Bu káo saaɓa feerɛ Buu saaɓa káo saaɓa Buu saaɓa káo náaŋ Buu saaɓa káo lɔ́ɔlu